Naluwga sriringa saminton gaskoton skirosa, martabaniga skir milayainga fershosa, ishainga salletja, namos indakan namosiainga rikibosa, bismi gogosa giblalak wida fiyonami ediun todinga djigida.